روتيني اليومي هو اكعد ساعة سبعة الصبح ويه بنتي بين ما تروح للدوام ووراها بين ما تروح هي سبعة ونص ثمانية الا وراها ارجع انام واكعد بالعشرة اكعد بنتي الخ حتى تروح عالدوام وانتظر الخ بين ما ترجع بالدعش واتريك بالثناعش وابدي احضر الغدة لازم ساعة ثنتين ونص الاكل حاضر حتى حتى يتغده زوجي ووراها بالستة بالسبعة اسويلي كهوة او جاي حتى استرخي شوية وبعدين بالثمانية هيجي ابدي اشغل المسلسل مالي اظل اتفرج من ساعة ثمانية الى ساعة احدعش بالليل وساعة اثناعش ونص وحدة هيج بالليل انام وهمين خلال النهار ادري بنتي اذا جان عدها امتحان